أعمل على مشروع شخصي يتضمن تعليم اللغات، أتشجع عليه لأنه يعزز مهاراتي ويتيح لي مساعدة الآخرين في التواصل مع ثقافات جديدة.